Kudí lu'á xhinikuento chí kuendo tava kutéa ma ti'ó, deneno kuendó ngache iin semana iin kudi jaté luxnaxhíta, tu <hesitation> kandó jan vixhí akudichí kodali xhivachí ne'a ti'ó xhitá tuku ihá atuxí ihá ti'ó.